<hesitation> Fetrekan'ny fitsaboana sara kokoa amin'ny fiarahamonina a fitsaboana taloha izy a ohatra hoe sy ampy fitaovana sy ampy fahalalana de sa- rasirasy de iny zany karaha hoe misy fetraikany fa le mahatsara ananjy a akeo internet a de afaka ma- ma- mampitombo fahalalana amin'ny iny mpisabo a de a ny fitaovana ma efa ampy aby si fanafody ko ma amizao efa maro isan karazany de zany mahasara ananjy.